I juyy ráá’ i tá’ uɇɇ’ juyy i tá’ i dse uee uɇɇ a jia’ güii kí ‘nó’ e ÿ’ e éé’ tá’, la nɇ re lɇ ló ta’, la kú ‘lóo i i ráá’ i jia’ güii uɇɇ kí ‘ná’ ‘nó’ la jy my ‘mo nyy’ la jy ta é kié’ my iá my jü e xa kää lló’ jö e ÿ éé’ täá ‘líí kiela’ la kú gúuú kö’ kie’ ‘nó’0 e éé’ ba i i, la jyn ráá’ i xen je nuu re fáá’ra jö, la jy ‘lóó la jyn jö’ la jyn dse uéé tá’ uɇɇ e ‘nó’ e ÿ’ e éé’ tá’ la nɇ ba re lɇ jmóó tá’ ráá’ i la kú nóo kö’ dse bɇn nóó uɇɇ e ‘nó’ e ÿ’ e éé’, la’ ba jmⱥⱥ nóó, la’ ba jmóó la jyn jö ráá’ e fá’ e ‘nó’ e ï’ e éé’ tá’ e jö né’ e jmóo e fá’ e dse ueé uɇɇ tá’.